ما في شيء اسمه قوة خارقة، أظن إن هذا قد يحكى في قصص الأطفال، ولكن في الحقيقة ما في شيء يسمى قوة خارقة. وإذا كانت لدي قوة خارقة أريد أن أكون أستطيع أساعد الأشخاص في عيش حياة مرة حلوة وواجد مفيدة وأكثر تسلية.